பல்லாயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய வரலாற்றைக் கொண்ட ஈரான் உலகின் பழமையான நாடுகளில் ஒன்றாகும். நாட்டின் முதல் பெரிய நகரமான சூசா, மத்திய பீடபூமியில் கிமு இல் கட்டப்பட்டது. கிமு 559 இல், பாரசீகப் பேரரசு தென்மேற்கு ஈரானில் தோன்றி மெசபடோமியர்கள் மற்றும் எகிப்தியர்களைக் கைப்பற்றியது. இல் சஃபாவிட் வம்சத்தால் ஈரான் ஒரு சுதந்திர நாடாக மீண்டும் இணைக்கப்பட்டது, இது ஷியா இஸ்லாத்தை பேரரசின் அதிகாரப்பூர்வ மதமாக நிறுவியது